Krejt kena mu munu me marr’ vendime sa ma t’sakta mu bazu n’logjikë, ama intuita e lun ni rol kogja t’madh. <hesitation> krejt n’fund i kemi do ndjenja që na shtyjnë për diçka, a don sot me dal me ble qita, a don me ble qita? Osht qajo intuita qe ty ka me t’terhek me bo diçka ma shumë se tjetrën. Jo gjithçka n’jetë osht logjike edhe intuita lun rol fort t’madh.